اولا عند حرق الحلة، <hesitation> اولا نترك الحلة تبرد تماما قبل البدء في تنظيفها. سانيا نقع الحلة، املأ الحلة بالماء الساخن واضف القليل من سائل غسل الاطباق واتركها لمدة تلاتين دقيقة، سم استخدم الخل او البيكنج صودا، <hesitation> واتركها من خمسةعشر لتلاتين سانية، لتلاتين دقيقة سوري، <hesitation> الفرق استخدم اسفنجة غير خشنة او فرشاة ناعمة لفركها، سم شطف وتجفيفها.